समेचार वाला लोगमत मा जराय कता अता करदे, हेर पेर करदे, ती चूग गलत करवा है। काईसे की हेर मा जो वात सौच करवा है, ची वात करवा हूँ, सौइर होगे। है छे कि काहला दूसरी दूसरी वात करदे, तेर ती मानस्या काई गुम्रा है चाई। गुम्रा है। ते कदी समाचार <hesitation> कहोने गलत वात बतार दे। ते हेर मा मानस्यान सूच अंसन बदले जाए, ने गलत <hesitation> परिशानें पड़ जाए। गलत चीज समझन मन जाए। तेर ती <hesitation> छे कि जो चीज समय चे, ती चीज काजे समय बतारनें काम रोगे।